Xi’i xi’i dueñuti nakanu, te no nduñuu dueñoti no ñayo yundu xa xikati ku'u yundu nikati xi’i duenoti te no ñayo <hesitation> che’exa ki nxa ndeni kexa kinsa te handekuñasati, <noise> te ku kuitati xi’i sa kana ti, xa nandokuti xitooti, ñando ku ñi duenoti, kiti ñu kuxa xanisini este iyo xa kukoyiniti tuku nanda ku nwenu ñayiwi dani tuku kitiñu